. Saung kekanen wian tonsea yaai duan saut tinutuan pangi pemberis nitu kekanen adat ne tou tonsea nuse to tonsea yaai paatan tu kuman undua nitu memang tu sa mapangelap nitu pato batan toyo taan sama keilek ange nitu ung kekanen sira wia si to tonsea tan musti kuman itu nu nitu makeketet nawat make sia nawat mekelawit nawat telrlebe semapayang senandoan wondo kan wondo pe nange mona numa mapayang mawuru yai marapa mo jadi senandolan ti pandolan luet jadi musti kuman nitu, nitu umpong saka kanen wian tonsea yaai.